أكثر مادة كنت أحبها من ظمن المواد هي مادة العلوم والأحياء في الثانوي، مادة العلوم في المرحلة المتوسطة والأحياء في المرحلة الثانوية طبعاً العلوم من مميزاته الصراحة إنه هو كنا نروح المعمل وأنا كنت أحب جداً الوقت اللي نروح فيه المعمل ونسوي أنشطة مختلفة، مثلاً لو تخص ال- <hesitation> الكائنات الحية والمجهر وكذا وهذا شي ممتع.